<hesitation> zah zao ai, <hesitation> indraiky isan'andro fogna mandeha à bazary mandeha magnano bazary, de <hesitation> donc zaigny agnatina <hesitation> volan-draiky de in-telompôlo, de <hesitation> fotoagna laniko akagny ai, arakaraka le raha vidiko, raha ohatra hoe maromaro raha vidiko akagny <hesitation> mandany ampy lera raiky mahery agny zah, fa raha ohatra hoe <hesitation> vitsivitsy raha vidiko de <hesitation> trente minutes fogna de efa mody.